नाली को साफ करने के लिए पहिले तो याद जरूर होत है। की गंदी और कचरा निकालने के लिए सही उपकरण। जैसा झाड़ू बाल्टी और दस्ताना इस्तेमाल करें। पहिले नाली के मुंह से सब गंदगी और कचरे को हटा दें। फिर नाली के अंदर जो मिट्टी और कीचड़ जमा है रही है। उसी पानी और साफ करने वाले साधनों से धोकर निकाल दें। यदि नाली में ज्यादा गंदगी हो तो केमिकल क्लीनर का उपयोग करना भी उचित है। लेकिन ध्यान रखें कि वह पर्यावरण को हानिकारक न हो फिर नाली को अच्छे तरह से साफ करके पानी भरे। ताकि पूरी तरह से साफ हो जाए यदि नाली की पाइप में कहीं भटकाव हो तो है। साफ करने के लिए नाली के पास का उपयोग करने के लिए प्लंबर का उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार नाली की सफाई से घर और गली में पानी का भाव सही हो जाता है। जिससे गंदगी और बदबू से बचाव होता है।